अपनि भाग्य नियन्त्रण करन निश्चित रुपमे सम्भव हए पर जामे तमान् कारक समावेश हएँ । आदमि अपनि निर्णय और प्रयासन् मार्फत भाग्यकि दिशा प्रभावित करन सक्हए । सहि निर्णय और मेहनतसे भविष्यमे बडो प्रभाव पाडन सक्हए । सकारात्मक मानसिकता और आत्मविश्वाससे चुनौतीन्के पार करन मद्दत मिलत हए और अवसरन्कि खोजीमे प्रेरित करत हए । नया कौशल और ज्ञान हासिल करके आदमि परिस्थितिन्मे अनुकूलित होन और अपन भाग्यमे सुधार करन सक्हएँ । जबकि अच्छो सामाजिक सञ्जाल और समर्थन प्रणाली अवसरन्के बढावा देन सक्हए । यद्यपि भाग्यमे कुछ अनियन्त्रित तत्व हएँ ।